La sal se puei sacal de dos maneras. Una, la cenzilla, qu'es más que secá'l augua del mari. I alogu tamién se puei sacal por mé dela minería peru essu no sé bien cómu sea. I la sal á síu cosa cara. Mesmu l'izían l'oru brancu porque hueraparti dela comía, paquí pa Estremaúra mos á premitíu de salal i cural los jamonis pala matancia'l guarru condural. I tamién si amus comíu paquí pesca del mari tien síu el bacalau dessalau.